Соли дуҳазору понздаҳ барои ман соли хоса ва хотирмон аст. Дар ҳамин сол бародарзодаи ман ба дунё омад ва шодии калон ба оилаи мо овард. Ҳар боре ки ман ба он сол фикр мекунам, лабонам худ ба худ табассум мекунанд.